Apetraka eo ambonin'ilay seza izy a, dia ny tongony koa hatao eo amin'ilay fitoeran-tongotra dia ny tanany hatao eo amin'ny volant dia hatosikao moramora tsikelikely eny izy a dia mizatra eny izy dia mahay ihany ny farany